Utangu wene furaha mmaisha yakwe yonsi madi fulaha inenewa kati wakwe nuzuuni ulinwa kati wakwe ntangu welu fulaha wanzu mwanje ukule paka uzu kote welu fulaha silawe paluuzuni kuondokela kuchi tachani unga nuu uzuni kukuwazana utangulu fulaha mdaa wonsi palip palukukuwazana kuondokela kuchi techani vikapunju fulaha ya